أختار الطيران؛ لأنه شعور الطيران يكون حرية عظيمة، أقدر أروح أي مكان أريده بسرعة، واستمتع بالمناظر من فوق ،وأحس إني فوق العالم ،بعد أقدر أساعد الناس في أوقات -الط- الطوارئ، وأكون أول واحد يوصل لهم المساعدة، الطيران يعني مغامرات جديدة، وحرية بلا حدود.